ni owowo wawe mo ku woro ni ọjọ máàru rén mo wa do kpe gbi oritse mo ka kọ ẹrin emi ma ko erin kuro mo ka da ọkpe gbí oritse mo da bi ẹ oriste eju to ma we ma jẹ dí emi ri urun burukun di emi ma bi ireye busukun dí emí ma rén gba bí ireye burukun ní ona ọtọn ghan dédè fénè fénè fénè ma ren gba bí ireye buruku ni ona mo ka gu wo itse énè dè ka ri usen ni ojo utsọgua gé ajijale énè ma re éne ka gu wo itse énè ka da ju bọ wa ọjọ gègè ni ọnọron gege ti o tsi ojo okeji rén énè ka re gba guwo itse nel church ni gbí oma oné oruko tí a kpe ní owuni oyibo intercider prayer owun a ka kpe ní énè ka da mí́ énvelop ka da kan gba gu wo itse gbí oma bí ireye dede fénèfénè tí o né ni ojo okeji ní ọnọrọn ma tan gége énè ka gu wo itse énè ma guwo itse kekela gba to ughọlo eji-le-gua ene ka wa mo ma da wa ni kolí tí ma tse temi wa jé bí ọma kada fé ọjọ ọkéèta Oi né ubo ti éné ka gun gba ka gu wo itse obiren obiren obiren ghan dédé owun re ka ore gba gu wo itse nu we o ni ughọjo ti éné gba ka re mo ka, re ni ughgọ méèsan gba to ughọjo meègua mo ka kpe omemi énè ka da gun ni uwo énè ka da gu wo itse éne ma da gu wo itse nu we ke keke ughojo e i-le-gua ma to ní church ti énè ka re ti a kpe wun foursquare we ti énè ka re we mo ka gu wo itse ghaan kuro mo ka da tsi valè di éé wa énè ka wa ni ílolí temi gba to uli rẹn énè ka da fe urun tí énè wa jé ur énè ka sẹ gba je éné ka se urun tí enè wa ja eroso omo fé se ní ora ojo eren o mo fe se o kuro mo ka da were o ma tsi igbagba mo fé se o gba se ojo ti a kpe wun ifira mo ka da se ifira kuro mo ka se eroso we énè ka daje ní owo̠wo ọson ma da to mo né oje ní iloli mo ka da gun usin tí o fé jé eba ka da ti éè ẹba mo ka da mu tsi énè kada je alè ma da tó ténè ma tsi tea énè ka kpónè ka mó kuro énè ka sun énè́ sun énè ka guwo itse ke énè gba gu wi itse ke ke ke ki ni ojọ ọkéeta réèni

Usen ma fan mo ka bi aghon wa emí ma fé ri usen ni ọ̣wọwo we ní ajijala tie dí mo ko aghan ni ọkọ àle mo ma tu wi yon bọbọ ka wu ọma gháan yeju re mo ka gin gbi aghan gan igháàn we a ka di pastor ní eju ma tí o wa wè mi éé nemí ko agháán gbe so no oritse ma no emmmi ogona dé ti o je ti o tsi ọgọna oritse rén dí o ka gba aghaan wa a wa ma kén o ma ma aghen ara kuro a nea gin gbi aghen ju wéré a wa tse e jenju ju wéré érén o ma nee mí éé gba ní gba rén a ma bọgho ukpan juro o me we a ma ma bọgho kuro mi éé gbe kpan ju wérè ti a ghan gba wini dé owun mo nemi gin gbi aghan gba ko aghan di aghan gba nemi ma di oritsẹnẹ luwe gba ní gbé mí temí gba re we di oritsénelbu gba ní gbem dí a nem gbó femí gba gbó ti oritsénèbuwe temi ko aghaân ko re we dí a gbó temí di oriste kénen do wo aghaan éren ka tsi itse ti mo ka tse ma ku ojuse otsogua ra tu a jijala tie wa wo kporo dede érèn ka tse urun ti mo ka tse ni ní kérèn we